راح اختار إنه أكون فنانة كوميدية؛ لأن الضحك شيء مهم في حياتنا ،والفكاهة قادرة على توصيل رسائل قوية ،أحب إني أرى الناس يضحكون ،وينسون همومهم، أما الرقص صحيح إنه ممتع ،بس أعتقد أنه الكوميديا بتخلى الواحد يشعر بالسعادة بطريقة مباشرة، أقدر أكون مصدر للفرح في حياة الناس وهذا يعني كثيرا.